sawummaa technology arratun dunia kassa tumiette waatin <hesitation> weather controllitu sawummaa wo wethan sun yaani bianaadam fevd won akkasinsun dansumaa maanake maan ennan yaani waatin <hesitation> technology akssisun tumiette biaadamin qarqart dub dansamuu ammotu waatin binaadam qarqartet shidan yoyoten hinjirtuu maana wethan tun manif jirra ennan, onnof jirra ennan maeden mazingira ama hali angan tun nutumaf jirti ishin nam dibiaf hinjirtu woishin nuqarqart sawwumma.